ما دمت تحب تقرأ أكثر كتب لازمك تحاول تغصب روحك وتلڨى وقت، مثلا أنا كنت مقررة باش نرڨد الثمانية، ياخي نجي مع حكاية السبعة ونص نقص على كل شيء، انتهى باش نشد سريري، نجبد وقتها نقرأ كتاب، يعني وإلا هاكة الثمانية هاذيكة نأجل وقت نومي نصف ساعة على الكتاب هاذاكا أو <hesitation> مستأنسة نفيق الستة و نولي نفيق الخمسة ونص ونقرأ الكتاب.